Ah, allo! Karak 么 ry ma radoko <hesitation> za io leroa tsy de salama androany e de tsy haiko hoe asa ombia anao ty zay vao afaka manday anakay? <hesitation> B 么 keo koa tiko hay koa leroa i vina andro ndraiky lera andraisanao nakay? B 么 keo frais de consultation anao tsy aiko otrino? <hesitation> Kaofa pare ndraiky anao za tonga de miala atanana aty za b 么 keo mirejoindre anao any tsy manino zay leroa dokotera fa merci beaucoup e.